Otlar va eshaklar orasidagi farq ham judayam katta. Albatta, asosan, ko'rinishda bo'ladi. Misol uchun, otlar balandroq bo'ladi eshaklarga nisbatan hamda dumlarida o'xshashlik yo'q umuman. Bundan tashqari, <hesitation> eshaklar sho'r suvni ko'proq ichishadi. Bu ularga chidamlilik baxsh etadi. Ya'ni og'ir yuklarni ko'tarishga moslashishadi. Otlar esa og'ir yuklarni ko'tarishga moslashmagan jonzotlar.